تظاهر بأنك بطل خارق تريد حماية العالم من غزو فضائي. كيف يمكنك هزيمة الكائنات الفضائية؟ أنا عندي قوة خارقة ما حد يقدر عليها أول شيء أدرس عدوّي زين، أعرف نقاط ضعفهم، لو كانوا يخافون من الضوء أو صوت معين، أستخدمه ضدهم ثاني شي، أجمع فريق من الأبطال مثلي، نشتغل يد وحدة وثالث شي أواجههم بكل شجاعة، لأن الأرض دي أرضنا، وما في حد يقدر ياخذها منا دامنا واقفين مثل الجبال